ta taxán odikitá nromungu yo'o ni xán kodiki, ta to ka iño ta nachukuin, ka ona a ka íín, tanakanri ta nadamanri, ta kao kinri zapatonri kinri ho nida ño xanriyota okutunri odikinri, davaxhíchi kevanri danaxhíchí tivinri, ta ho o on. ngu na nakevanritá ni venri konteto ta na tivinri ta xa dia ni veinri triste, xajan tá kinivi na xan kodikio, pelota chí ho o on. dakuao deo ñá, kochí ho o on. o ko tuyia o ko, kadakunachí tá, dikanxanra ovi na kutuao ña kodikio partido ta ho o on. ko koni iin ña kaxii tonro konruxi iin ñaivii de bien ta kadachónvaxhí, tañajan ngu iin deporte muy bonito ña kodikinri futbol.